Mpar ma ben kini rəg aku yindan aku kad ke yau <hesitation> ba aba vag deng wina daun yonda a ba veg she mpar, a ku vag kankini ri ke gwawnaty san tang bagma ag she wu ukan kini rike gwamnaty ama ben kini rəg santony. Mang bag ma rag shed shar yenda a bag rəg she mpar ake yai siyasa daun siyasa bəg ma ra seh mpar hal na siyasa sansan bag ma kai? Daun kiniye aba kpagkpag alon who hal i bag kong kiniye aba kpagkpag ba nam rezaun ake yau wuh ri i rad driba. Dong dwo a funishment mən dwanga dwang dwang yinde ama bəg shama nam a dab mpar n fed hoo kuba a kubag wah nam kiri swo she are asumpar rag gban a asunpa. Ama sai dai mpar agbamgbma ne ku rəg dəg nrəg dəg ba a ku zim re, so san tang nwu ama hwo rag nmaben kini regnah u kad ke yau siyiyaja abas rad bans jiriwah hah. Siyasa ama ben rəg dens jirikaimang ima fam aumpar ba hubri mpar ba haibəg san mang mpar ba abəg bag shama nam biyeiman, mpar ba a bəg sa zagya zo mari pen məng i ma tam ba ri n hoo bəg tər ke maripen i jiriba ben kinir vəg mang bəwuin jiri bag bare yau siyasa mang mane kinnmi koh mane kai vəg sid bai na ɗan banah mane kai vag bai ama ama woi asumpar. Bama sar nben kini a bah rag kundr akeyau siysa bəg mfne siyasa mang mag zi ba ma sidere mjiri pen she ba rag woi harka rah woi, harka siyasa she zo vəg majen bayeimans i rəg jug a be koh rire? Don jirikaimang siyasa hai nan re kwer tun swo wun abag baf ku mun <hesitation> paleto ku jag harka siyasa she jiri kai məng bəs ma bəg ma yi be bari asumpar, ba wui kiniya aba kapgkpag irag zag i sa more keyi bəg driyi ribah, agun par zo re toh baiyi na toh toah sshi vag izəg dri izəg das gwamnaty, gwamnaty re i ma kad ke yan siyasa mang dong iri buba arag ken ake auari yi ri bah auzi yina re kwarkwarkwiri ira wui ba sbad ho yi rag ya zo mari penmang mare kinnau koh iras woi naxin <hesitation> irag woi na cinboye ira dasi i das ba yazo matri penmang mare wso kohvi dong buhure hwo yibahah bag sa siyasa nunrəg nan re kwar tun wso bagla kor ri a bature bai mbai nzag muliki nad <hesitation> nzag beshiu mulkin zogyi baiba avari har jen hah har akjin kukuhurhwaui behah nah ba rəg kenri bag yenn yin siyasa. Ba kad hah ama ye kad mpar zum yen zu hah ko hwri ko hwri rəg ta n bad bu dui rəg ama ye kad ku hanzu manf abagg katikatibu dui namre? Kuraj dong wu wuin jiri aba bag siyasa mang so san tang abad tag yi ba sansan mang siyasa ke hah bag rəg sa kune re, a bag puu. Abedgpuu asumpar abeg tuu jena nsuni bəg jena sahba zo abəs kae ke yau shain siyasa dens yanda abarge kal bərəg dəg gbama a ba rəg kad more be koh bərəs wui mang auri hah rag tag ashi kai. A ma nəng ma fam kuku hurhwori kukuhwao ba hah ma shirəg dau yanzu jena ha bə she tinibu rəg yanzu tinibu she bo kini a kwagha tinibu she bo kini a kwagh tinibu ba zara? Tinibu ma ban state pena ku rag deng wuin ku riga rag. Deng jiri kaimang gbama riga nye yeras yari bba mwo dai bagpen rag sa dri ki zwan zwag dong jirijai mang ama dan bag ri bag yak kurkurku nye fad ragre beshe ri daun jena mpar ma fad jiu rag ma fad dri swana rag jena hah ma she re wuin ku gwabna ri daun rikici <hesitation> ba karim abəg sa ke karimjo bəg fulani a noh hah ke fas dwag ke be hari həg motor. Nye ye ba be soh. A ma ma kukukurhwo kuma fad jiu jri dri swana rəg kuya zəre? Kuya zog mong so santanf i jena nsuhni bag jena sahba i kad keyam bag dang wuisiyasa he jirikaimang rəg wub nju njan sang rag wui aŋng sa siyasa mang bu bai rag sid ken daun bah arav sheshar ahah <hesitation> mpar hah sunəm mpar hah sa nan a ma bag ma kad yake yam jirikiam <hesitation> ba hah a kad təri re? A keuah maya mayan <hesitation> bu siyasa a kad təri re a kad bu yei mang. Sanan nrag sa <hesitation> nras shad sha kee kini weh ri more kinau koh a zəg sher tinibu izag shad re a zag shor mpar hah n zag rag shar re. Ama jena nsuhnu rəg sun təng bama ra ken rag kei kusa abfag zəg jini basdy keke ake yaube zag jini basdy keke ake yaube <hesitation> party ake yau yenda nɗu arho bu siysa abəg zasjini bas dag kad yei bag ma za naz kad dau bashe more be koh rinah awaoi mang nang bag shama nam yadda and resha shadshe ke kini wuh yadda and ra gha shadshe ke kiniwuh ri. Mang a kad ba mang abane nrd yire?. Soo rag san trang more bekoh ri a more tainau koh ri amore be koh vira jena nsahin bag jena sahba a bəg dəg abəg dəg abog hoo dri bashow duriya san tang nəm yema dons jirikai mang rog su bag vəg wsi yenda abəg rəs men aviəri bəg. Daun yenda irag ken yenzu hah. Dung <hesitation> shugaban burkina faso taure ku wu njah ku wuhsani ku wuhsani hah yenzu n dad za audri jia ama ashe kubzi ake dri ba hah by soja ri avəri bəg meb rag keni soo jiri kaimang ku bəg gbami nəm yadda a ku meb by rəg ken. So ama ma be ke auri yiri yanzu a tra wai ake you num a ke yau <hesitation> behah bu siyasa a ma hun agunpar ba rag sa siyasa a wou məng sa harhwo nan kab laini jenajena dan a ma rag hukunci bəg daka mpar bag jiu swanna nami mapar a bah jiu drinyein nəm mpar zəun bag jiu dri sara dub nam so, are yau mah ri gre yau siyasa she a ma rəg jenu nsulpi abəg dwas bəg tsein abəg dəng wuin beshiu siyasa hah dong jirikaimang samsan siyasa rəg meb bu. Siyasa n wauinəm law rəg ja agumpar rag yazo mriepn siyasa a kah wai haha rahl ga avari mebi siyasa arag woi hel bag kan ba abaiba ri mang yanzu ba rag deng hvi avri baibai auri baibai mma kedbayeimaong i rag meb avari kene? Bai meb mang boi me mang rag kang na dum baske. Dong jirikaimang yanzu hah a ma wji dri yanzu hah ama yakeb behah ri a woi a toutpu a ma yake behah ri a rog wai abai bai a kad ke baghow bai a ma kad ke bag sa nam ke ama kad ke bag sa nam kei A bai bai more be koh ri agunpar je dei hal bəg hali bas a bəg bəg nah nam ake yau more be sadu lwh. Ama imu dəg jena nsani ba gbamgbam ba bəg jiri a jinai nam mgba gbam nulba rəg rauye nam dom jiri kai mans ba sanjan bu avari hah id na ye ke yak. Mjriwah bashe bag kukulurehwo bashe swo bag dan nin mong. Mong yanzu bag bag baf yan zu nag jii swo bag rag fam na bas yi bạg kah kaŋng nu hoes bairaj ni i ganga a i rəg ked ke yau siyasa hahri, ama kal tatri fa i rəg ked she nah? Ba a raj tau wunza wu wuh nsalni a yi nam ba rag tau wuhh bahba a yi nam ake yau wah ri a ma a ma kad ba banəng bəg fam nang bas nang m bai haw nəng a ya mari pen kai don jiri kaiman bag bas bəg jii shiemen bag rag sun kena nsuhni ake yau wah ti m vəg na ri i dwag nəng dəs tein i dəg nəng <hesitation> bu hah bu siyasa i kad ngan, i ma kad nang rəg nah? A re wuh rii ira̱g dəg nrəg non kui bəg buba rəg hii yi n rəg ya zo yak. A ma ima gang yi i kad mang rag kung kai? I dasa ba ya mari pen mang so san tang ba ya mari pen mang so san tans ke yau wahri jena zaa dri ida'g kad nang ake yau be shiu ba abag danyi siyasa hah jiri kaməns jem nsah bag jena jahna bag rəg meb bo ri sosai. Ama zag kukunurwhi zoun kad re yei jiri naghi kan bu wuha a wunshi rag, dong ama woi mpar ma hwui rag ken kuma hwo rəg keni kuma hwoihwoi mma ye fad gwp zoum ri. Ku rəg keng nal jiri naghi rəg kanf nah bu wuh awunshe. Ku bai nag jiei yadda a wuh nsahni amud wuh man rəg jii tari kii wuhma vas jii tari ku ba nag jiri jiri jiri nagh wu mong. Ku rag ya na jirir naghi zəun kəm. Jini wuh a wunshe shiya ja yazu ama rga wumb a ke mpar zau ma woi wo ke jiu fad rəg driwsnan kuyi a jini mpar zam kəm ku zag rəg bad wore. Ama ma wuh fa a wuh nsahni are bewahri a rəg yi nan jini mpar hal sih hah a ke yau baharnwo amvi bag sid re yau soyasa she akinnau ba hub ma infact. A ma jad bəg mang huruhwvi minister ha ane re? Bəg yi mang a ma kad bəg a hah ani rel bəg yi manf so santana i das nang i kad həmg siyasa jena nashni bəg jena sahba.